א צימענט מיקסער איז א גרויסע טראק, עס העלפט פראדוצירן קאנקריט, וואס מען דארף ניצן צו בויען ראודס, געסער, ברידזשעס, בילדינגס, ווען מען דארף מאכן קאנקריט דארף מען אויסמישן פארשידענע מאטריאלן זאמד, שטיינער, וואסער און צימענט די ריכטיגע מאס, דאס אלעס מישט זיך אויס אינעווייניג די טראק קומט אן צו די באשטימטע פלאץ, עס גיסט עס דארטן אויס נאכדעם קען מען עס נאכדעם אויסגראדן און מאכן דערפון די באנוץ אויף וואס מען האט עס געדארפט צו האבן.